ممكن تعمل سندوتش بسيط بيتكون من <hesitation> البيض والجبنة الرومي ، أكتر طريقة بيض بحب أعملها إن أنا بجيب الطاسة بتاعتي ، بحط عليها شوية زبدة ، بعمل بيض أومليت أو بعمل بيض عيون وعادة بيض عيون لإن أنا بحب الصفاريكون سائل شوية وبعد ما يستوي بحطه ف رغيف عيش ، و بحط معاه أي نوع من أنواع الجبنة وأي نوع من أنواع الخضار